भारत को कल्चर जो है अपने आप में बहुत ज्यादा डाइवर्स है। जम्मे जो है बहुत तरीकन के धर्म शामिल हैं बहुत तरीकन की जो हैं भाषाएँ शामिल हैं। बहुत तरीका के फूड कल्चर हैं जम्मे लोगों के जो हैं तरह तरह न के विश्वास हैं अपनी अपनी परंपराएँ हैं रिति रिवाज हैं। यानि की भारत को कल्चर काफी ज्यादा बडो और डाइवर्स है, भारत को कल्चर में जो है मेहनत है न्जा के पूर्वज जो हैं काफी मेहनत करत आए हैं। अब नई पीढ़ी बाई दिशा में चल गई है मेहनत करवे बाई में तो भारत को कल्चर काफी बड़ों है।